देखो सा हुकम मना इंडोनेशिया री एथिया कुछ तथ्य ध्यान आवा है वा तथ्य है। म‌ै आपना बताऊं हूँ जिस्यांन कि इंडोनेशिया की सबसे पुरानी सभ्यता मुन्नी सभ्यता हुआ है। आनी आप सभ्यता चार शताब्दी तक घणी उन्नत हुई हुआ है आना इंडोनेशिया म‌ै सबसे बड़ो मंदिर है।